Tadidignao avao ny igny raha nozakaignao anahy igny hoe an- hamonzimonzy ranomasigna koa isika, mba hamonzimonzy plazy ih mba handeha a Nosy Be kay, mirohononao any ka adinognao koa igny sha, tokony efa handeha ame izay agny isika za ih, ansa malalaky agnao amin'ny herinandro igny fa handeha ny agny isika.